<hesitation> Raha ohatra hoe aminay akagny ndraika raha hoe hôtely lafo akeokeo amin'ny telo alina eo raha ohatra hoe bengalow sotra fa raha ohatra hoe aminà raha izy de dimy alina fa raha ohatra hoe am'le mora ndraika izy a, <hesitation> roy alina na dimy arivo sy iray alina akeo raha ohatra hoe indray andro.